Sierra reta opako oyoaviavi jeta oime tuisava, oime misiraiva, oime ma tuisava, kua reta oyeporu vaera jaeko oyeporu oime yave ma tuisava oyeajiata yae jayae oyeporu, oime yave misiaveva jayaevi oyeporu, jukurai kua tembiporu sierra jeiva oyeporu